أول نصيحة عشان يحصل وظيفة بعد التخرج إنه يعمل له سيرة ذاتية جوي جدا ويكون واظح ومرتب، ويوزعه على كل الشركات وال <hesitation> والمنظمات والمؤسسات هذا أول شي، ثاني شي الوجت اللي ما يحصل فيه شغل ما يجعد في البيت، لازم يطور من خبراته ويأخذ دورات تدريبية، ممكن يروح شركات <hesitation> ي- يتدرب فيها بدون أي مقابل، ممكن هي الشركات نفسها تعجب <hesitation> بمهاراته وبتوظفه، كمان يجوي علاجاته بالناس يعني هم أكثر ناس ممكن يحصلوا له شغل.